فین سیلنگ لگانے واسطے ہمنا پہلے تو دو ایک فین کا وہ ہونا، بھی اس کے ساتھ تین پنکھے ہونا۔ پہلے اچھے سے وہ تینوں پنکھوں کو جو کہ وہ فین کے مین موٹر سے بیٹھانا، جیسے تینوں بیٹھ گئے ویسا۔ فین کے ہمارے جو سیلنگ ہے، سیلنگ پہ دو وائر نکلے ہونگے، اس کے تو وہ وائر اوپر جا کو، اس کو نٹ سے پہلے وہ نکلے ہونگے۔ اور نٹ فٹ کرنا، جیسے نٹ فٹ ہوا تو وہ وائر جو نکلے ہونگے، دو دو وائروں کو اچھے سے لگا کو ملا کو۔ اس کو جو کی ہے وہ وائٹ کلر کا باکس چھوٹا ہونگا، اس میں ایڈ کرنا، جیسا ایڈ ہو جاتا وہ دونوں کو بند، باکس بند کر کو۔ اسکرو ڈرایور لے کو نٹ سے ٹائٹ کر دینا دونوں کا دونوں طرف، جیسا دونوں کا دونوں طرف ٹائٹ ہو جاتا، لگا پیچ۔ اس کے اوپر جو کور آتا، وہ کور لگا کو سیلنگ کے طرف اچھے سے بیٹھا کو پنکھا چالو کر دینا، پنکھا چلیں گا۔